اتفضل نجعد لجطة على الارض خير يعني اريح يعني نجعد على الارض اريح يعني نتربع هكى زى عالمربوعه عامل اريح هكي وافضل يعني واكثر يعني افادة مع ان حتى الجعميزه عالكرسي باهية لكن انا نفضل ان انا نجعد عالارض هكى أفضل لى و أريح لى ان انا نجعد عالارائك